Moo ka a buloo kuu noo ñaamiŋ fo a ye a seneeyaa. Niŋ i buloo maŋ tara nooriŋ puru ka a senenkuŋ, i be jio le keta kopo kono waraŋ siindiŋ i ye bulu fuloo kuu jee fo a ye seneyaa niŋ a ye a tara i naa domoroo le la. Waraŋ i ye dookuo le ke naŋ i buloo noota, i madaaroo taa i ye a ke i buloo kono, i ye i buloo kuu fo a ye seneyaa.